Wɨ lɔo poŋ kɨ oturu wǝǝ ǝ lǝǝ nya me enirɛ enirɛ wɨ lo ko ro wɨŋ pǝ wǝǝ ka nyɩŋ wɨ ri rɨ amʊŋkpɛɛ lo otui wǝǝ a mɨ mɔŋ o mɨ co amʊŋkpɛɛ la kɛɛ le yee tɨrɛ wǝǝ a tɛŋ wɨ kee nya fɛɛ nɨ mɔŋ rɨ kɨkpɨŋkǝ lǝ mǝrǝ wǝ́ mɨŋ e lee yee e fee yee wɨ ǝnɨ wǝǝ wɨ loo poŋ me wɨ ri rɨ turɔɔrɔɔ <hesitation> wɨ lóo ku kɨ pɨŋ tɛŋ ekini le ri rɨ nyirɛ ka nyɩŋ nɨŋ co a mʊkpɛɛ enirɛ yɨ kpii kee wǝǝ wɨ tusa kɨtɨŋkǝ wɨ lǝ́ǝ pǝ wɨŋ co akpaŋ mɨŋ e kpii rɨ vɔɖǝ wa láa nia baŋba we a lǝ fɨ eni o lo ku ǝrɨkǝ ǝrɨkǝtui anyɩŋ le enii sɔŋ ya tɛɛ rɨ ǝrɨkǝ tui mɨ ǝyǝ niarǝ mɨ otuisa kɨtɨŋkǝ ko yɨ ri lä anɛŋ. mɨŋ a la lée yee baŋba we wɨ lǝ́ǝ pǝ wɨ ko wɨŋ ku <hesitation> wɨ lée fii wɨlɛŋkpǝrɛ baŋba oturu e le ke kpii lä wɛ rɨ <hesitation> haha <hesitation> ahaakǝ lǝ mǝrǝ oturu <hesitation> enyipǝ a pɨ láa tɛŋ ekini lǝ e ri rɨ nianiayetɛ mɨ ǝ yǝ duturǝ ǝ lǝ fɨ niarǝ o lo coonu gbaŋ niarǝ we pɨ lɨŋ nia niarǝ baŋba pɨ ko wɨ lǝǝrɨkpǝ pɨ láa nia niarǝ kpekperee kɨ nɨ co amʊŋkpɛ mɨŋ ǝ lǝ fɨ rɨ niarǝ la gʊŋrǝ we <hesitation> oyupurɔɔrɔɛ yǝ pɨ yɨŋ koonu lǝ oturu <hesitation> kɛrɩti la la e kpii rɨ kɛrɩti la gʊŋrǝ lah za lǝ̈ ŋ fɨ ŋ yee na nɛŋ <hesitation> e kpii rɨ niarǝ baŋba baŋba baŋba niarǝ gbii rɨ lǝ̈ baŋba kɛrɩtiisa we ŋwɨ ri rɨ kɛrɩtiirɛ kɨ oturu ŋ kpii niarǝ la gaarǝ. wǝ́ mɨŋ le yee ǝ lɨŋ niawe e ri rɨ worokoe la nɛŋ pikenikeniyǝ wǝ́ wɨ laa tɛŋ ekini ǝŋ wǝ́ e ri rɨ worokoe la nɛŋ ko ǝ lɨŋ co amʊŋkpɛ enire wǝǝ ǝ lǝ pǝ mɨŋ co amɔŋkpǝ kpekpere a tɛŋ tɨrɛ wɨ laa ya rɨ wɨ la fɛɛ kɨ nɨ nya fɛɛ nɨ mɔŋ. Nɨ mɔŋ kpekpere ko wɨ kaamɨ ǝfɨfɨŋyǝ sa rɨ niarǝ mɨ <hesitation> Anianiayeetɛ mɨ nyiye náa tɛŋ anʊŋkɔrɩ la gaarǝ ǝrɨkǝ sa le kpii we wɨ lo ɖo Yǝ fɨ eni yo koo ǝrɨkǝ tui mɨŋkɨsa ko yɨŋ kpɛ ya nyɩrɩ rɨ gʊŋceeceerǝ kɨ kɨ nya fɛɛ kɨ poŋ kɨ koonu lǝ.